Araka hevitranahy zao ai, kao tegna fahasambaragna zaign ai, <hesitation> tsy possible mihitsy hoe azo tratrarigna tsisy fijaliagna zagny, tsy maintsy mandalo <hesitation> fijaliagna fogna, mandalo sacrifices regny a, mandalo <hesitation> raha maro be mampijalijaly regny vao tonga amin' tegna hoe fahasambaragna zaigny.